Anin sila taam freshia sunin itdaabai, ta freshian sun ta ihamaatin, ta woyu hinkabdn ta woyuan itin dadarin, woyu ihugin. sun fedai ishisuunt sagale miese, ishi sun ta freshia suut sagale miese aminenii ak chole sagale midaasaai, siilaate taam freshia. suniin itdaabai ta gogetuasun ishi sun hinfedu,